Maromaro moa ñy karazany ñy mofo: -Misy ñy bokoboko vita aminy ñy lafariny na varim-bazaha. -Misy ñy <shushes> mokare. vita aminy ñy vary lisany. -Misy ñy mofo dipay vita aminy ñy lafariny avao koa. -Misy ñy dônaty ñy makatsia. vita aminy ñy lafariny. -Misy ñy pain beuré.